Araka ny eritreritro manokany longany ah, misy ki-akeokeo amin'ny roanjato akeo i vorogna aketo amin'ny fireneko, <hesitation> satria misy ah vorogna tandenagna kara na dokotra ohatra, de misy ndraika koa anefany ah vorogna manintina hitanao maso, de nefany anaty ala akagny hoagny zegny ah misy maromaro zareo akagny ah, de sy voahisanao hoe firy tokoàtrany fa zany zany raha araka ny vinavinako.